Ko sareejo ko woyde miɗo haɗe e fiyaangu ngal, sabu miɗo ngoppi e kisal e jokkondirɗe rewɓe ngal. Ko miɗo hokkude sabu yidde e hoore fowru ngal